රෝසපාට කිව්වහම මට ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ <hesitation> ලංකාවේ පුංචි දුවලට අන්දන ඇඳුම්. <hesitation> මොකද <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම පුංචි <hesitation> දුවෙක් ඉපදෙන්න යනවා කියලා දැන ගන්න කොටම <hesitation> අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් වෙලාවට රෝස පාටින් තමයි ඇඳුම් ලෑස්ති කරන්නෙ. <hesitation> නමුත් පෞද්ගලිකව මම හිතනවා එහෙම රෝස පාටින්ම ඇඳුම් අන්දන්න ඕන නැහැ කියලා දුවෙකුට. නමුත් අපේ තියෙන <hesitation> සම්ප්‍රදායේ එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු පුරුදු වෙච්ච විදිය තමයි <hesitation> රෝස පාට ඇඳුම් පුංචි කාලේ දුවලට අන්දන එක. ඒක නිසා <hesitation> අපි දකිනවා පුංචි දරුවන්ගේ ඇඳුම් කඩවලත් <hesitation> ගොඩක් <hesitation> ගොඩක් විට දුවලට අඳින්න තියෙන ඇඳුම් ඒ කියන්නේ ගවුම් <hesitation> පොඩි කලිසම් <hesitation> පුංචි සායවල් <hesitation> ඒ වගේම පුංචි <hesitation> ටී ශර්ට් ඒවා ඔක්කොම <hesitation> රෝස පාටින් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුංචි දුවලට අරන්දෙන බෝනික්කො එහෙමත් <hesitation> රෝස පාට ගවුම් ඇඳපු බෝනික්ක තමයි ඉන්නෙ. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> රෝස පාට කියලා කියද්දිම මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> පුංචි කාලෙට <hesitation> චූටි දුවලට අන්දන <hesitation> ඇඳුම් පැළඳුම් <hesitation> ඒගොල්ලන්ට අරන් දෙන තෑගිබෝග තමයි <hesitation> රෝස පාටත් එක්ක මතකෙට එන්නෙ.